Aty aminay de sy de misy fatana grille a pain fa fafantarako ananzy foagnany karaha itako aminà film i de <hesitation> fanontognôna mofo atao akao mofo de ôhatra andro arivariva igny zareo mandeha magnatono mofo aminanjy de malaky vita fa de sy de mampizaly karaha le a <hesitation> le mandeha misorotra afo aminà kiteigna lena foagna vetivety amy fatana grille à pain de vita ny mofo atono.